<noise> Colombie moa zao gny mapalaza azy da gny resaky rongony avao koa. I moa zany mana an Rangahy atao hoe El Chapo Guzman anisan'ny nahay <noise> nambôtsy tunely baka apigadrà agny hitsoahany. <noise>